لو جدرت أتخلص من مشكلة عالمية واحدة أكيد بختار مشكلة الفقر والجوع، ليش؟ لأن ما في أجمل من إن كل إنسان يعيش حياة كريمة ويجدر يوفر لنفسه وأهله الغذاء والدواء والمسكن اللي هما الأساسيات يعني، لما يكون في فجر بتزيد المشاكل الثانية زي الأمراظ والحروب والهجرة.